<hesitation> Karazana mofo ndraiky <hesitation> misy zô mofo gasy, ramanonaka, makasaoka, <hesitation> menakely, mofo dipegna <hesitation> pain choco, de grefy.